Sobre la kalawux que hat wula mood na b'anam martillar chi paan junaj junaj meesa o janaj re' tabla wula mood na b'an utilizar janaj martillo janaj ab'aj o si tah martillo o si tah ab'aj wula mood na b'anam utilizar janaj re' janaj yunque wila mood na b'anam utilizar reh na p'ajaam janaj chee' la martillo na b'an utilizar reh na b'am rifuerza reh wula mood na b'anam la kalawux la kalawux según wula diferente tipo de kalawux pero la kalawux wila mood na p'ajaam ruu' janaj martillo o ruu' janaj ab'aj y si en caso tah ab'aj o tah martillo wula mood na naam ruu' janaj ab'aj más nim reh wula mood na p'ajaam lo que es la la mesa o lo que es re' wula mood nap'ajaam pan pared.